Iyaa aaammm tjinene ovandu va nambano tjiri tjiri aamm tuhakahana okuhita motjina okutja kwami tjimbimuna kutja ngunda auhakupaa poo haaa kutjamokara kuno mundu ngwi kongaaruhe moso kutara movinenge peke peke ngunda aihiye ritwamo tjinatji okutja ami kwami otjina otjinene moso kutjiwa kutjavi omundu wazapi kutja uhupavi poo wekurisiwavi poyao ongaro ndjekurisiwamo mehee yarivii otjina tjo tjikuvatera kutjavii utjiwe kutjavi kako omundu wandje nangwari tjimeripura mazerire koo mena kutjavii omwano porumwe mbwekura poo mwano vina mbiakaendamo ootjina otjitenga mena kutja otjina tjo mbetjimuna tjii tji tjiwakara tjiwa tjiwa tjiwa tjiwakara uriri tjumuna nai tjiwarire omunene umuna ovina vyoe vyoutiti tjimavikotoka mounene handje otjina tjiwekurisirwamo poo tjiwa tjiwekura natjo okutja kwami otjina tjo tjina otjitenga moso kutjiwa omunduwee kutja mazupi wekuruvii waa wahiti mozongee mozongee skole waa iyaa wakaenda movikwae mo mo mozondjira nderivi nu Iyaa tjarwe otjitjavari kwami irira kutja ovandu mba vehupavi koyao eye omundu woye ngumukara pamwe ukambura muye tjeri mouzeu uu utanaukapi poo tjapindike utjitavi ovina mbi moso kutjiwa kutjavii omunduwe urivi mena kutjavi otjina tjo tjina mumokara ngandu kongaaruhe, okutja otjina tjimoso ku ku mehee kakutja mohepa okurihonga omundu posia tjandje ngunda auhiyahita motjina tjandje motjiwa katiti kutjavii mehee otjina otji otji mehee otjikwae poo meheeomundu wandje uunguravii poo iyaa otjina tjimwe otjinahepero kwami kutjavi mbwae omundu wandje ngwi tjeri mouzeu ukara poo utanauka kuune poo uyenda kuune poo iyaa omapangaye poo vanduve tjeri mouzeu vemuraeravi poo iyaa ovina mbi oo o ovinahepero. Tjarwe irira kutja omundu ngwi tja tja hakaene notjimariva poo tjehina tjimariva omundu ngurivi manyenene poo kena kunyenena poo otjimariva tji tjmuu tjimu tuna tje tje natjo poo omumorose poo uu uu uu utwamo tjimariva nangae mo mo moku Moku poo motjikariha poo utwa movina mbiheri ovinahepero, ovikuria ponganda maranda po mehee moso kutjiwa kutjavi omunduwee notjimariva venoo veno venongee o o o mehee veno mehee kutja veunguravi kumwe mehee unguravi novimariva mhe otjina tjimoso kutjiwa uriri kaina kuheya kutja moso kuronderako kutja nambano marire kutja yaa omundu wandje otjimariva umorosa okutja mehee porumwe no no tjimwemuraere poo tjiwemuvatere hanjde mamuu mamuyenene okutunasana poo iya tjarwe okutjavii indi tjimamuhingire tjimuno mauzeu ponganda poo mehee kaponganda handje ngunda kamwauta okukara pamwe tjimuna nangae tjiunouzeu poo eye tjenouzeu ove tjimamu tjimamuhingire kumwe mutjitavi uu uu utjavi mu mu mu mu mu muhi muhaama amuhingirireko poo umwina poo iya ovinambi mena kutja tjandje moso kutjiwa kutjavii muhukaandini ove tjimwahaama munouzeu ponganda naingo murumenduwee tjimwakupasana okutja omundu nge ngumamwina uriri ouzeu mbo auwire kombanda yoye poo mundu mekuvatere poo mamuhingirireko poo mehee omundu ngumaenene oku okuu oku oku oku okwisapo ouzeumbo poo kukaa neziriro nouzeu, iyaa nu indi tjazunda utjitavi? Omundu ngutjitavi uu uhungiravi kuno vaneneve poo kuno vatena poo kno marumbiye omundu wondengero iyaa ovina mbi moso kutjiwa ngunda oha ohaa ohahita motjinatji mena kutjavii omundu ngwi ene mamukutu ko ko ngandu kongaruhe ko ko konotja movanga okuhita motjina muhukaa ndini nambano watemwa kutja nambano mbi mbitjitevi mehee tjiwa tjiwa tjiwa katiti handje motjiwa kutjavii aahaa omundu wandje mba unou unouremane pokutja tjitunomauzeu kaenen e okuhingira poo oku oku okuu oku okwisapo ouzeu okutja memuvatere mba, yaa yarwe okutjiwa kutjavii waza koviwana vine omukwae keyandja iya wa wa wakwatwa iune ovaneneve mehee ooune o ovina ovinahepero noho rokutjavii ovina mbi maviyandja eyanda komwatje woye no no nokutja mamu mamukaravi uhita okereka kahiti okereka ukambura mu mukuru kakambura mu mukuru mena kutja ovandu avehe katjituri tjimwe katjitungura oo oo katuna zongamburiro zemwe uno kuruuo kena kuruuo ukambura moupuee ovina avihe mbi iyaa moso kutjiwa kutja Mehee morihitisa mwi nu indu tjiwakupwa muhuka mohiti okereka poo mekutjaere kokereka iyaa ovina avihe mbi moso kutjiwa ngunda ohaatja mo mo moriyandjere korukupo posia ovandu vetu vanambano tuvanga okuhakahana nokuvanga okuhita motjina nokuhena kutjiwa kutja omundu tjiri tjiri urivi mehee mo movikanena ovingi like momo mozongaroze azehe zokuhupa, iyaa tjarwe noho tjo tjo ngunda auheriyandja poo ngunda auhakupasana nomundu ngwi mozo kutjiwa noho kutja omunduwee ngwi uno merizirira unomerizirira yokutiza yokukutiza poo yokutjinda ouzeuwee poo yokutjiwa kutjavii aahaaa tjiri tjiri muhukaa mbwina tjimbaa tjimbavete otjiuru mehi mbena omundu wandje meya mendjivatere poo tjimbavere poo kutja maenene oku okuu okutoora oo oo o ouzeu mbo poo keno kuyenena mehee tjihekuneyenena tjehinakuyenena noho otjiwa kutjavi okutja otjina tjarwe noho tjimoso kutjiwa tjimoso ngunda auhiyeritwa motjina ovanatje mehee ovantje eye omuni unoo uno uno uno unoo onovikwae noruyavezere uvanga mavanga okungurae mavanga okukakuramapi Konotja mohiti motjina uriri muhuka ndina omundu ngo nambano wautu okukuyarura kongotwe kena kuu mehe kena kukuvtera kena oo omundu auhe mahupu peke peke ovinambi vikaeta kutja vikaeta ondatumisire momwyino womundu noku kutjavii nambano omundu ingo umwe uuta okufula okutatumisiwa mena kutjavii mena kutjavii kamuna kuzuvasana poo kamuno ku oku okunanena kumwe okutja otjina otjinene tjarwe noho mamuso kukaa nondengero kutjavii kaasanee nondengero kumwe mena rokutjavii ondengero maiyenene okutaara otjina otjii otjingi movina vyenu mumamukaenda, maa uuu utenga ovaneneve utenga ovanguve poo rumbire poo nongae ingo muungure ngamwa ingo mundu ngumakapita omundu ngurivi mehee omundu ngu ngu ngutukana poo mundu ngu ngu ngu ngu ngu ngumuna kutjavi omundu auhe maso kuuu oku oku okutjita pumavanga unongaro yokutatumisa poo unongaro yokuhupa pamwe iyaa okutja ovinaa ovina ngunda auhiyerindjera kutja mehee ngunda auha kupa vii vivi vikuvatera kutjavii ohakawira motjina tjiuhasere okuwiramo mehee ovandu ovengi vee Nai vewiramo vehita motjina tjivahiti motjina nambano avetemwa kutjavii nu peyavi poo porumwe omundu ngwina omayuva ingo matenga ngo meriranda ngunda eye uri mokurirandisa ove monangasi omundu waungurwa nao, okutja moso oku okuripa oruveze ripa oruveze nu omunu kutja omyeze vivari vitatu poo mbura imwe mbari ripa oruveze uriri nai umune kutja aahaa nai metarere nai etarere nai tjamba etjiwa kutjavii tjimehiti hina ku haina ku hina ku hina kuhakahana mee me me mena nambano ete tuvanga okuhakahana mena kutja movangakutja kuza ove wa wa wakupwa poo wa wa mehee waya koviwana karive. ovina mbi ovinahepero tjinene tjamba ovandu ve ve vekaravi koyao veve vehupavi mehee kakutjavii mokatja mena kutja vehupa ousionaa hino kukupwa monganda ndjo aahaa mwango kutjiwa uriri kutjavi indjo ngaro yao ovandu o o oo mbuvehupavi mo mo poyao vehupa otjiwangungu poo omundu auhe uungura otjinatje mena rokutja muhukaandini ove mokondjisa okuwongera ovina pamwe eye ponambo kena mehee keri kunaove okuwongera pamwe eye maso kuhavarisa mehee mena rokutja eye onguyandja onguri oo mehee onguri okuyeta omboroto konganda. Okutjavii ovina mbi avihe mbi moso kutarako kutjavii nu nambano omundu wandje ami tjimatukondjisa okutunga matutungu pamwe poo mae matoora imbyo vyetu atwara ko ko ko kovatena noo ina mehe ovina mbi avihe mbi moso ku kutarako nawa kutjavii mehee ngunda auhiyeriyandja kwindo oo oo orukupo, tjaambo tjina tjarwe noho tjimoso kutarako poo tjimoso kurii okurii okuritjevera ongwae tjimovanga okukupwa ongwae tjimovanga okukara kweno mundu ngwi movanga okukupwa mena kutjavii kuza wakupwa poo movanga oku okukupwa mena kutjavii ovandu avehe vee veve vekazara ozo theme poovikwae mbi ovina mbikarapo, omundu ngwi mekutiza poo mo movanga movanga okuhita motjina mena kutjavii ovandu avehe vahita, okutja otjina ove noho omuni tjimoso kurihaamena oherii oheri ohahakahana toho oheri oha ohamunu kutja meso kurindereka mena rokutjavi ovandu avehe vetjita poo ovandu avehe ve ve vekaenda ondjira ndjo, okutja otjina ngunda oha ohiya ngunda ohana mena rokutja mbino vandu ovengi mbumbamuna mbevehakahana okuhita motjina ngunda ehiyatjiwa omundu. Kwatjiwa omundu opuwo mena rokutja omundu ngwi watja mavanga okukupa orihitisa motjina tji muhukaa ndini omundu ee watjendje okutja oo onandjo ya karira kutjavii nambano pakaaruka ovikwae pakatjitavi okutja ovina mbio vikaeta omauzeu kovanene voye viyeta omauzeu kove nangarire ikarira ohoni nambano nambano mundu kena kukutjinda nawa yakarira kutjavii kono mokara mea kutjavii motira kutja ovandu mavetjavi nambano weriyandjere koko kutatumisiwa nondatumisire omundu ukutona mena kutja kana werihonga ongaroye kutjavi eye omuni uhupavii poo mehee porumwe tjehino tjimariva uu uu upindika nokunwa otjikariha nokukuwisa kongomi ovina avihe mbi moso kutarako kutjavii muhukaandini avihekuu avihekuhavere mena rokutjavi indi tjiwahiti motjina poo tjiweriyandjere komundu okukupwa irira ouzeu okupita, mehee mehee kauzeu kutjavii ouzeu wokutjavii nambano moso kukakotoka ovina avihe moso kukauta ko a noku oku oku okuhitisa ovanatje woye movina mbi mbiheri onahepero nandaku moso kutjavii wa wa watarera watarera okuza pomautiro kutja ohakakara momauzeu nga, mena kutja ovakaendu vetu wovaherero vengi ve Vekakaa vekakara mokutja yaa omundu watjendja poo katjari poo tjamba noho oo ovakaendu noho tjitwakupwa tukatjendja nambano tjandje motjiwa kutjavii wakupwa ove oovanga okukupwa nambano waaruka pukarera nambano nangae indjo ndengero rukwao komurumendu woye kona kuyandja okutja ovina avihe mehee nai ngo warwe ingo warwe ingo murumendu noho maso kutara kutja hapo mundu ngwi matukatizasana omundu ngwiotjimariva tjimbemupe matiza poo ma ma mamorosa uriri mozohorokova onganda atuto ndjara.